Egiptus om sääne iidse kultuuri maa. Sääl ommaq pürämiidiq ja vaaraoq ja papüürusõrulliq ja sääl om Niilusõ jägi, koh om põlluharimisõga ka pall'o egäsugutsit aoluuliidsi leiutiisi tettü tehniga valdkonnah ja. Sääne iidne korgõ kultuuriga maa. Sääl om kõtutands kah.